මට වඩාත් පුළුවන් ලස්සනට නටන්නද සිංදු කියන්නද කියන <hesitation> දෙකෙන් ගත්තොත් එහෙම මම හිතනව <hesitation> මට ඒ දෙකම හොඳට පුළුවන් කියල. මොකද පුංචි කාලෙ ඉඳන්ම මම <hesitation> නැටුම් වලට වගේම <hesitation> ගායනා වලටත් ගොඩක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මං හිතෙනවා ඒ <hesitation> මාව පාසලේදී වුණත් ඒවට තෝර ගන්න ඇත්තෙ ඒවට තියෙන හැකියාව නිසා කියලා. <hesitation> පුංචි කාලේ ඉදන් විවිධ වැඩසටහන් වලට ප්‍රසංග වලට මම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වල මම <hesitation> ගායනා කරලා තියෙනවා. නර්තන ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. <hesitation> ඒ නිසා මම හිතනවා මට <hesitation> ලස්සනට ගායනා කරන්නත් නර්තනය කරන්නත් දෙකම පුළුවන් කියලා. හැබැයි කාලයක් තිස්සේ මට ගොඩක් නර්තනය පැත්තට යොමු වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මම හිතනවා <hesitation> කුසලතාවය පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම <hesitation> මගේ ගායන හැකියාව <hesitation> දැන් ටිකක් වැඩිපුර වැඩිදියුණු වෙලා තියෙනවා කියල. මොකද මම නිතරම පල්ලියෙත් <hesitation> ගායක කණ්ඩායාමේ <hesitation> ගායනා ඉදිරිපත් කරන හින්දා නර්තනයට වඩා මගේ ගායන හැකියාව දියුණු වෙලා කියලා මම හිතනවා.